اگر مجھے بال کاٹ لینے کا ہے تو میں وہ ہیئر اسٹائلسٹ کوں کیا بولوں گی؟ میں اسے حجام کوں بولوں گی کہ کیسا برابر سے، پہلے تو سمجھاؤں گی اسے کہ میرے بال چھوٹے کرنا یا لمبے کرنا۔ کہ میرے بال پتلے رہتے، کیسے رہتے، اس کے حساب سے کر لے گا۔ اور میں اسے بھی پوچھوں گی کہ وہ ہیئر اسٹائلسٹ میری پرسوٹ کرے گا کیا۔ یہ تو ایسا ہو سکتا، توجہ یہ کہ انہیں کر لیا، بعد میں بندر دیکھوں، ایسا نہ کوں تو تو اسے پوچھوںگی ہوتا کیا۔ بھی دوسری بات ہے، میں اسے فوٹو دکھا لوں گی، اگر میرے پاس فوٹو ہے، مجھے کیسا ہے اسٹائلسٹ ہونا اس کا، اور پوچھوں گی: ویسا برابر سے جیسا دکھا رہوں، ویسا ہو سکتا۔ اس کے پاس توش تو بھی، میرے بال میں ہاتھا تھانگنا نہیں، تو کھالی کچھ دیکھ لینے کوں ڈالیا بھی یہ وہ کریا، تو جیسا ہے ویسا کرتا۔ تو کھالی لینے کا، نہیں تو کیا بھی چھڑکانی کرنے کی ضرورت نہیں، دیکھو بال کے اندر، باقی تو جیسا جو ہے، ویسا برابر برابر سے بول لینے کوں۔